E nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, wo nyùnɔ̀ɔŋ naim fè e go, wèè yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ wèè e jèè jɛ̀i e kòmȧŋ aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ, è kuwa naȧŋ jɔ̀ɛɛ, wo yèye miɔ̀ŋ, wo jɛɛ̀jɛɛ̀ɔ wuŋ naim fè go, <hesitation> wo yèye miɔ̀ŋ nȧŋ fèìm go, e tii naaŋ fòlò kɛ̀ wo kpȧi miɔ̀ŋ wuŋ nȧŋ jȧȧìm fèìm go, wȧȧŋ mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ faniŋ mɔɔ̀ŋ nyɛ̀nuuŋ naŋ kuunò naŋ jɛi, kɛɛ nɛ̀ɛŋ miȧŋ mìŋ manaŋ weè ka jèè faniŋ miɔ̀ŋ sìwè yàwuuŋ tìyèe tiiyè è naŋ kòmò aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ, kɛɛ sèè muȧŋ e jiikɛ̀ɛiŋ nɛ̀ yȧùm wèè maŋ jɛi wèè felaaȧ kɛ̀ felaaȧ wuŋ wo manȧŋ wò do yɛi nyɛ̀nɛ̀ŋ, è kuwa jii mɔ̀ɔ̀nɛŋ muŋ fè nɔ̀ŋ felaaȧ sìwè, kɛɛ tȧìŋ maŋ jɛi maŋ gongò mìȧŋ, ka yɛi wa nyìmȧŋ, kɛ̀ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ naȧŋ weè ɓaanè, yaȧ tùwo naanȧȧŋ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ, yȧwuuŋ tìyèe fè weè ɓaanè, yèè è naŋ jèè sùȧ wo felaaȧ yȧwuuŋ tìyèe naŋ jɛi yèè è naŋ kòmò, è jaa è naŋ kòmò aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ, è yaȧ kùwȧ sùȧ ɓɛ̀ɛ̀iŋ, sèè wò nyiniìm keiɛ̀ bȧ mìŋ woȧ mìȧŋ miŋ manaùŋ, kɛɛ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ nyiŋ nȧŋ gbòòì kɔɔ, aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ ȧŋ gbòòìm kɔɔ, nyiŋ nȧŋ woȧìm maŋ keì nyȧȧŋ, oldma, ɓɔ̀ mùŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ yɛi hoe, zòòbɔɔŋ wɛɛ̀ nyɛ̀iŋ tìyèe jɛ̀iìŋ hoe, ɓɔ̀ mùŋ dangèuŋ, nìŋ jaȧ è yɛmɛ̀ nɛ̀ŋ bȧ è donȧiŋ kiɛ̀ŋ, nìŋ kuwa naȧŋ jɔ̀ɛɛ nyuuŋ nìŋ yaȧ kùwȧ sùȧ aŋ jɔ̀ɛ̀ɛ nyȧŋ, sèè nɔ̀ŋ yɛi mùŋ dangà kenȧŋ wɛɛ̀ maŋ ɓɛìŋ <hesitation> ka maŋ dȧȧ hmɔɔ̀ŋ jɛi, nyȧȧŋ e naȧŋ tɛɛwɛ̀, weètii aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ nȧŋ fèìm e go, kìlȧ sèè mìŋ jawa mio aŋ keemeim nyȧŋ, ȧŋ jaȧ aim tɔ̀ɔ̀tù go, aŋ dȧwiim nyȧŋ aŋ yè nyaŋ mȧnȧìm, aŋ fèìm go, go siaŋ sìȧŋ yèlɛ yɛ̀ɛɛ bȧ yaȧa sèè ȧŋ woȧ mìŋ, mìŋ gòiŋ ɓɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ dìì miŋ fè gbòȧ, kɛɛ miŋ fòo hɔ̀pȧ nyȧȧŋ, òfoo maŋ keì maŋ gbiŋ nȧŋ ȧŋ fòum woò, kɛɛ mìŋ fòo hɔ̀pȧ nyȧȧŋ, ȧŋ nyɛnɛŋ tii, aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ gòìm, aŋ dȧwiim nyȧŋ gòìm, aŋ wùìyaim nyȧŋ aim gò, aŋ kpȧyiim nyȧŋ aim gò, kpȧi gbee miɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ sèè maŋ kuii kɔ̀ gòìm, wèè yàwi faniŋ miɔ̀ŋ jèè jɛ̀i e tiiyè, sèè nyùùŋ guùŋ dayȧ ɓèmȧŋ dayȧ wouŋ ɓemè.